मैं कभी पेंगुइन देखे तो नही हो लेकिन अगर मोर से पूछिया तो। ओके पक्षी कहथे जेहर ठंडा जगह म रहथे। ओ हर दु पैर म चलथे एक तरफ से करिया दिखथे। अउ एक तरफ से सफेद दिखथे। ओकर पूरा चाल चलन पक्षी वाला होथे।